Tyajpapä animal 'yanhtyi äj muspapät itpa itpa pescado, itpa camaronh, itpa soki, y tambien tortuga jenä wijtyajpa creo nä'oji y este cual otro es.